Pues ningüy limüen pues ajüc porqueguieyxonajnej parmarangaats este miíéw parmanganeowats estetuan arüx ningüy casi ngo majlüc narüx per apeayiw manüjpiw y pues ningüy nipilan tuan agüw xowayey porque xonajnej apiüngüw quieguey üch mapacüy nipilan ngo müch miün indeow atuquiey apiüngüw entonces ademas neguiey najnej puerej nipilan xowandiüm narüx ayacüw quiniec ayacüw cants tuaneste nipilan ningüy aganeow xoayey miíow limün porque guiey xonajnej ás wexarrar wüx arrar naleing este menganeow anoc miiow limün pues najnej ayaj micuerp mimeats porque guiey pues awün ticüy arrar porque tiül caf este ajlüquejew arwij caf que demasiado arrar entonces nipilan pues angal milimon parmarang miíéw mangañeow ningüy pues a veces ajlüc a veces nga majlüc porque pues como ningüy ajüc xoayel end a veces andeowüw mixellimün. Pero wüx ajlüc pues ajlüc tial neat cam najnej ajuüc pues neáwan owülimuenq ajlüc ayajüw xowayey y ajong xowayey limün ajlüc y pues nipilan pues atam provechar par xowayey a cuejno loque ningüy satajcan ocupar por ejemplo ajguiey sayaran par najantsantras twa najnej porque awün este ajmboc es tecüc neáwangeyxow atam limün y pues ningüy pues ajlücticüy ajlüc nganüy y arxnarüx pues nngwüy persangalan maquiej nipilan ajprütgiey xow najnej.